<hesitation> Ny atao hoe fahafantarako atao hoe banky zany a: orinasa raiky izy io a mampiasa olona marobe a, mampiasa olona mahay informatika, mampiasa olona mahay comptabilité a; de <hesitation> izy io a misy re- resa-bola no tegna atao agnatiny akao, <hesitation> afaka mihindram-bola anao a de <hesitation> izy io koa <hesitation> fandraisanao vola na fangalanao vola aminà chèque na aminà carte bancaire.